तूटला दर्वाजान तालो करना है, ते पहले ते तालां काई दिक्कोत आई रहे, तेन काज़े देखना। कदी कोड़ी नी बठ्थो स्वाई साइट ते, तेर मा <hesitation> तेल नी ते अल तेन गीरिश नाखें जराक वार पहला काज़े चिकना कर लेना। कदी चाबी गुत आई रहे हैं, <hesitation> ते चाबी गुत आउनें जगां जराक पहले तेल नाख देना। मॉसीन में नाख नीचे तेल रावेत तसु, ने अल तेन जराक लगानें देखना। ती अल नी सुद्रे, ते फिर भुजारें जाएं ने दूसरु तालो नौलु लियावन करते हैं।